إذا انعرض عليا إني أسافر للفضاء هي أكيد حتكون تجربة حلوة وجديدة ومغامرة يعني، <hesitation> بس صراحةً ما أحس إني ه- يعني حروح وأسويها، <hesitation> لأنها مرة فيها مخاطر كثيرة وما أقدر أبعد كذا بالسنوات أو بالشهور عن <hesitation> أهلي وعن شغلي وعن صحباتي وعن زوجي وأطفالي، <hesitation> ما أقدر صراحةً فأحس إنه ما حقدر أسويها مع إنه كانت من أحلامي وأنا صغيرة.